Oyin, izal, iraar, iyah as'h, odiin, odual, abhiya esugho, diabh, diabh hoyrin, diabh in zal, diabhuiraar, diabhhiya, diabhnagh, diabhhodin, diabhiodual, diabhhabhiya, dabhhesugho, disbh, disibhhoyin, disibhhizal, disibhuraar, disibhuiya, disibhuagh, disibhnodin, disibhhodual, disibhnablnya, disibhhesugho